Zakonisht ha ushqim në restorante dy herë në javë. Restorantet e miat të preferuara përfshijnë një italian afër shtëpisë, ku shërbejnë një pasta të shijshme, dhe një restorant meksikan që ofron taco dhe guacamole të shkëlqyera. Të dy vendet kanë një atmosferë mikpritëse.